Ceru, ceru-i-meyu, unu, unu-i-meyu, dos, dos-i-meyu, tres, tres-i-meyu, quatru, quatru-i-meyu, cincu, cincu-i-meyu, seis, seis-i-meyu, sieti, sieti-i-meyu, ochu, ochu-i-meyu, nuevi, nuevi-i-meyu, dies, dies-i-meyu, onzi, onzi-i-meyu, dozi, dozi-i-meyu, trezi, trezi-i-meyu, catorzi, catorzi-i-meyu, quinzi, quinzi-i-meyu, dezisseis, dezisseis-i-meyu...